Woki n gursu n yindi. Tendi yindia coron wuyi gursa goniyi ayimia dinande kunaya za- zamanda da. <hesitation> Zaman keyendan gursu tamia ni kamma gursu tambuwa kando kici. Woki adi kramu n ramu n ngaaye <noise> kursu tamia da woki tamina a la ndeyedi wayi kramuwa nginimi. <hesitation> Woki ma de sulla <hesitation> woki de dun gursu tamburo ayiyero fayide bo na. <noise> Wokinum tamu kidenum a la dimidimi kakanun ngede awonimi. Gursu tamia aa addo kiciwo diyewa do ayimia dina kunaya da dina gursuye. Gursu tambuwa yamnumma da ayiye wayi gulcei bo, šowornjeiye bo awo <hesitation> awo ma a la kuna diyia lamar la wakaya da yini kuno yeye, yini na, yini kunu yeye njei akedi. Gursu di awo tina bo. <noise> <hesitation> Zamangu yu walju, walju. <noise> Gursu tambuwa ni kanda tunu <hesitation> ma ayenimi n abanimi n wayi gursu tambuwa kam njirayina da bo. <noise>